בַּאש נְבַדֵּל אִיטַאר אֶל-טוֹנוֹבִּיל לוּ בּיסִיקְל אוּל חַאגַ'ה חַס תּוּקֵף פְּבּלַאסָה אָמְנָה וְתְטַפִּי הַמְחַרֵּק, מִן בְּעְד חַסֶּק תִּסְתַעְמֵל הַגַ'אק בַּאש תָרְפַּע אֶל-טוֹנוֹבִּיל וְתִפְתַח אֶל-בְּרַאגִ' דְיַאל הַעַגְלָה בְּאִסְתְעְמַל מַפְתַּח הַעֲגָלַאת, מִן בְּעְד קַתְנַחִי אֶל-אִיטַאר אֶל-קַדִים בְּחֶזֶר וְקַתְדִיר אֶל-ג'דִיד פַּלְבּלַאסָה דְיַאלו וְקַתְשַד אֶל-בְּרַאגִ' מְזְיָאן בְּיְדֶק קַבְּל מַה תֶּהְבֵּט אֶל-טוֹנוֹבִּיל פַל-לְאַחַר קַתְשַד אֶל-בְּרַאגִ' בַּקוּוָה בַּאש יְכוֹן אֶל-אִיטַאר מֻתְבַּת מְזְיָאן מֵיִכוֹןְש חַטִּיר פַּטְ-טְרִיק הַדִּי טְרִיקָה בְּסִيطָה אֻלַאקִין חַסְלוּ וַחַד יִתְעַלֶּמְהַא בַּאש יְכוֹן מִסְתַקַּל.